जापना लोग जु वोन्दा ऊ दिमाग से भोत तेज़ ववोन्दा अर उ अपा संस्कृति ते इति मानन की अर प्रकृति पेड़ पौधा जु हज़ारो साल जीना उ उन्से शिक्षा लयन कि हमुन भी ईनि बन उनारी उम्र भोत ज़्यादा लम्बी वोन्दि अर वखि सूर्य भगवान सबसे पहली दर्शन जापान मा वोन, ऊ सूर्य भगवान् ते बहुत ही मानन।